فقدان إنتباه الطلاب أقدر أ- أ- أغير الطريقة، وأظيف شيء تفاعلي، الأسئلة خفيفة أو فيديو قصير ممتع عشان يرجعون للدرس ويركزون معاي وينتبهون شنو أقول؟